التعليم <hesitation> مهم بزاف لاخطش الـ الجهل خطر بزاف على المجتمع. عندما يكون عندك مجتمع <hesitation> واعي يكون عندك مجتمع مثقف منظم <hesitation> يعرف الفايدة نتاعه يـ <hesitation> يحترم بعضاه. لكن الجهل يخلي الـ الانسان يكون أكبر عدو لنفسه.